Pakkistan kañun ardii laataaɗe repubike Islamik e aduna oo fu. Nden non faa hannde ɓe yimɓe non ñeerooɓe diina alsilamaaku, eɓe pooɗta ɗun.